हर वाद्य यंत्र का बजवना का अपनो-अपनो तरीको होईज, उका अभ्यास भी जरूरी रहेज। अगर बासूरी बजवनी होई, तो उका छिद्र में कई तरसे हवा फूकनी, उंगलीना की सहायता से उका कसो दबावनु, कसो बजवनु, उका से उकी सही सूर निकला। और जाइसे गिटार बजाऊना है तो गिटार बजाउने के लिए उके तार प से जो अपनी उंगली से दबाव देने का सही तरीका से स्ट्रीम करनू उसकी वजह से अच्छा संगीत निकले। तबला या ढोलक बजाना होऊ अपनी उँगलियाँ को सही तरीके से दबौने से उकी आवाज अच्छी आए।